نفضل نموت قبل شريك حياتي خاطر ما نچمش نتحمل الفراق آآ نتاعو لذلك نفظل إني نكون أنا الأولى وخاطر هو زادا عندو برشا مسؤوليات آآ هو قعد ليا بالأولاد ومعناتها نتحمل المسؤولية تسعين بالمية من المسؤولية بتاع المنزل يخدم هو اللي يخدم على الدار لذاكا نفضل هو اللي يقعد عايش.